Ko'z ranglari asosiy olti turga bo'linadi, ya'ni bulardan jigarrang, ko'k yashil, kulrang, <hesitation> qora va yong'oq rang bo'ladi. Lekin ko'plar aralash ranglar va soyalar ham mavjud, ya'ni ko'z ranglari irsiyat va genetika omillariga bog'liq bo'ladi. Xar bir insonning ko'z ranggi o'ziga xos bo'ladi.